Turnà aret dint 'a storia, dint 'a qualsiasi mument m' piacesser doje cose principalment. Ci stong, ci stann doje cose ca m' piace a fa. Vuless visità l'era d' 'e dinosauri pecchè è 'na cosa ca semp da creatur m'affascinat e soprattutto m' piacess parecchio a verè 'a Seconda Guerra Mondiale. A partecipà 'a Seconda Guerra Mondiale. Chest so 'e doje tematiche ca m'interessano particolarment pecchè <hesitation> 'a storia <hesitation> fondamentalment c'affascina. In un mondo preistorico è molto affascinante. Stu munn arò l'uomo nun esisteva ancora. 'a terra era completament divers. Dall'altro cu 'a Seconda Guerra Mondiale ci sta una d' 'e fasi chiù drammatiche d' 'e fasi d' 'a storia moderna. Arò l'umanità 'a tuccat 'o funn. 'A dimostrato parecchia forza. P' 'e dinosauri sessantacinc milioni 'e anni fa, nun c' stevn città, nun c' stev tecnologia. C' stev sul 'a natura. M' piacess tantissimo a verè un T- rex dal vivo. A sentì 'e ruggit, a verè 'e muviment da lontan. Ovviament 'a 'na posizione bella sicura. Oppure 'a verè i branchi di erbivori gigantechi, per esempio 'o Brontosauro che si sposta dint 'a pianura. M' piace pur 'o fatt che nisciun essere umano ha maje visto sti giganti cu l'uocchie suoje. Ma oggi grazie ai fossili, i musei, simm riusciti a ricostruì cu 'na certa precision. Sarebbe bello a verè come 'o munn funzionava verament, con il clima, come si nutrivano. Come si comportavano tra di loro. Magari scoprimm che c' stann nu sacc 'e cose che pensamm 'e sapè, ma so completamente sbagliate. Ma nun vuless manc tropp vive dint 'a quell'epoca, pecchè è nu munn abbastanza pericoloso, senza regole. Arò 'a legg è sul 'a legge d' 'o chiù fort. Quindi 'a Seconda Guerra Mondiale è n'ato periodo che m'affascina, mi colpisce, non tanto per le azioni e p' 'e battaglie, ma p' 'a profondità 'e chillu moment pecchè vorrei andare in quel tempo p' capì veramente come era 'a vita, come era 'a gente comune no? Come si viveva sott 'e bombardament, come si reagiva alla paura, alla paura quotidiana. Come si riusciva pure a conservà 'a speranza. Mi interesserebbe soprattutto a parlà cu 'e person. Ascoltà, ascoltà 'e storie, a sent 'e sogni, a sent 'e perdite. A capì che significava a resiste, a s' aiutà a vicenda. E poi mi piacess pur 'a verè 'a vicino certe figure storiche. Ma non p' l'idolatrà, ma p' capì chi erano verament. Magari pur figur come a Churchill e Roosevelt. Oppure figure locali. 'E partigiani, che hanno fatto 'a differenza in silenzio. A visità stu tiemp s' foss pure bello p' p' non dimenticà. P' rispettà chi 'a vissuto sti mument e p' non ripetere 'e stess errori. Sono due epoche, lontane, ma pure diverse. Però sono important, pecchè passato più profondo, chest ca dura, c'arricord ca l'uomo è piccolo. Eh è 'na piccola punta dint 'a storia chiù gross. 'A l'ata parte 'o passato chiù recente è chell che c' ha formato come società. E pure oggi alla fine c' tocc da vicino. Perciò a turnà aret dint 'o tiemp nun foss accussì sul nu viagg curius, ma foss pur n'occasion p' cresce, p' capì. Quindi se putess scegliere, magari passass primm cocche ora a dà n'occhiata 'e dinosauri giusto p' p' p' m' meraviglià. E poi turnass cu 'a Seconda Guerra Mondiale p' m' purtà aret doje storie. Di emozioni vere. Pecchè 'o passato alla fine c' pò imparà parecchie cose su come si pò pur vivere meglio 'o present.